Për pulidé ën tapis, la macia zura, büterìu ën po dë savun cul dë Marsiglia, pöi paserìu la brosa pian pianot, pian pianot, pöi se propi a va pa via alura lu ficherìu sut a l'eva e se propi a funsiun-a pa ancura lu portu ën lavanderìa e lur auti a san co fe